أشوف الحفاظ على البيئة أفظل من النمو الإقتصادي لأنه الحفاظ على البيئة آآ يعني يخفف لك الأعباء الإقتصادية، أما إذا أنت حققت نمو إقتصادي وما عندك حفاظ چيد للبيئة بيحصل عند تصحر بيحصل عندك معدلات وفيات أكبر بيحصل عندك معدلات إنقراض للحيوانات البيئية اللي عندك، وبالتالي تضطر أنك تدفع معدلات النمو على معادلة الأچواء.